Xruchrin a na xraxrauan na geni thunde eni xruchrin xruchrin na ndithu ba'ya ng'e rugunda xruchrin xruxrina tuba thjexi thuthe jan, tundi xini jan ya tunda thimanga jan, ya ruganda thu thugua ng'e thimaxi jan, ya na nchuban thuntha baya nk'e thuntha thi nthia xruchrin xruchrin na ya na mixin nch'i tunda juan ndethi nguji thi nguji ndithu bitjana nyu nyugua tu tjugua ya nixi ya rugunda xruchrin rugunda xruchrin nixina para o tsimaxin kega k'e thunde'e ni k'e gathi ne yani thuntha yeña nixin tsijmaxin nguji ku jan thunth'ixi ku jan, ximaxin nguji ndaguxi jan, baya ng'e thuntha thi xruchrin yathi ndar'a na na gen gena gu geni tunde'e ni xruchrin.